Ewa aspirateur zany bôka fahaizako anazy, itanao laolo kamo be tenda reo io; zany kôfa kamo hiasa laolo reo defa juste atsofotrany to rah iobakeo misintona fako raha io tsy hainao aby hoe na tongonazy aby tsorin'ny raha io any, fa za zany mangala fako raha io misintona fako anaty trano reny!